صفر یو دوه دری څلور پنخه شپږ اوه اته نه لس یوولس دولس دیارلس څوارلس پنځه لس شپاړس اوه لس اته لس